Ann luku dhabaa hinbekhaa luku won itan dhursaa hingoratha kabla atin ishi kabdhe rawothu Mal atin ghorathe rawothethu luku matha irakuta khol iragurthe dhithee khulkhullesithe khol ishia chafu suun khulli Mal atin irabafft bisan hodahn dhub Mal khan fonn ishia chirthe chacharegesithe Mal khan dhub bisna kasanethe ifelthee Mal inin bichathenu fonn Khan kasa ghurthe kitunguan kalanghithe woo mtusia midhafethe woo isan akhanan nyathen midhasitha